عشان نسوى كعكة بيكون معانا مكونات اللي هي كوب نصف دقيق، كوب سكر، نصف كوب زبدة، كوبين بيض، كوب حليب، ملعقتين صغيرة باكينك باودر، ملعقه صغيرة فانيليا، ورشة ملح. بنحضر في الفرن طبعاً الفرن بيكون ساعتين على درجة ميه وثمانين درجة مئوية. بنخلط المكونات، اللي هي اول شى السايلة في الوعاء.بنصب عليها المكونات الناشفة. بندخلها في الفرن لمدة ثلاثين إلى خمسه وثلاثين دقيقة. بنتأكد من نضوجها وبنخرجها.